Kultura e SHBA-ve ose Shteteve t’Bashkume t’Amerikës osht nifar kulture që spjegohet sikur shkrimje e popullsive. <hesitation> për shkak se ka rezidentë të <hesitation> <noise> të grupeve të ndryshme etnike. Ka Afrikan Amerikan, Aziatë Amerikan <hesitation> edhe Latin Amerikan.